Sá ku̱nia xi ndu̱ju̱ba̱ xi kine̱, kua̱ xi ndu̱ju̱ba̱ ne̱ nkjín, nkjín jku̱ya machjóo̱nnané, kua̱ sa ku̱nia xi ndu̱ju̱ba̱ kua̱ tjin xí ndu̱ju̱ sku̱a̱nba̱ne̱, banee̱ xi ndu̱ju̱ sku̱a̱nba̱ne̱ tu̱úku̱a̱n nga kátamatsjie sá kúsín ku̱a̱chjénnanée̱ sá yaka ti̱ba̱ sa yaka tasa̱ ku̱a̱chjennanée̱, machjénnanée̱ yaka sá ku̱nia ti̱jibáne̱ banéyaniñanée̱ kua̱ xi banéyaniñanée̱ kua̱ kafie kámatsjiene̱ ku̱ ku̱a̱sin mátsjíe ni̱síkuine̱ sá ku̱nia xi oro̱ tsúra̱ mi̱e̱ne̱ xi mi̱e̱jchá kúátsiené kua̱ oro̱ su máchjenráne̱ kua̱ xi xi oro̱ba̱ xi kuine̱ sá ngu xi setíne̱ machjen ni̱síkui nga te̱ jki ni̱síkuine̱ michátasúña xí skina̱ra̱ xi kuine̱ te̱ku̱a̱ kee bejinsúña, mich. maíchjáña xí xka̱ yátuxíniebáne̱ ke jó békjóniñanée̱ te̱ku̱a̱ íngu naxti mijnchiñanée̱ xi xi fie ma kikioo̱ne̱ te̱ku̱a̱ michátaña xí oro̱ba̱ne̱ ñujúnsu skína̱ra̱ michátaanée̱ te̱ku̱a̱ níkjendujian ítsie xínienée̱ xi xínie chínga̱ba̱ ni̱síkuine̱ te̱ ku̱a̱sin máchjennée̱ nga fáyaña te̱ku̱a̱ ñangátsi chju̱ti̱ba̱ ñangátsine̱ ni̱síkuine̱ nga fa, mincha, minchasienña xí xka̱ yátuxíniebáne̱ te̱ku̱a̱ ke minchajinña kíóo̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi setíba̱ne̱ fáyaña ndsáku̱ne̱, fáyaña ndsáku̱ne̱ kua̱ mijchíña ngú naxti mijnchíña ngú nañuné tu̱úku̱a̱n ku̱a̱n kúeñúkjáanée̱ ngaa̱ kúnímíra̱ ngaa̱ káfajiaanné tu̱úku̱a̱n kátendujíén xi xi nde̱ra̱ xi kuine̱ kua̱ ku̱a̱sín máchjen ndújuba̱ ni̱síkuine̱ ngaa̱ te̱ jkini ndúju̱ba̱ ni̱sí ki.